मेते नास्ता माजी नमकीन खानु जादा पसंद छ। जन की आलू का परांठा, आलू की सब्जी, कुई सिंपल सब्जी रोटी खानू बहुत ही स्वादिष्ट होंदु। कुरकुरा और मजेदार छ न और सुबेर सुबेर थोड़ी मसलदार चीज खान कू अलग ही मजा छा। मिठू अच्छु होंदु लेकिन नमकीन कू स्वाद और कुक्कुरु पन मेते ज्यादा अच्छु लगदु।